Ah! To meeɗen kam <hesitation> to no a yaawanay mbottaari maaɗa - fummaari, njaafo-ɗon. Mi yi'a tan tefu mburu maaɗa, tefaa <hesitation> saayi maaɗa <hesitation> lawgaa kosam njaraa huunde maaɗa. Ɗo'o kam mi yi'a walaa nyaamndu ɓurndu hoyki bana ndu'u. Ngam ndu walaa mbidu feere, ndu walaa sungulla wokka ka wi'ata maa a waɗiika hiddee ndu nyaamee.